المكان اللي زرته توفق يعني مع توقعاتي اللي كنت حاططها ليه? اللي هو باريس والحقيقة زرتها واستمتعت يعني بالمعالم اللي فيها من آآ آآ زي برج ايفل، ومتحف اللوفر، وكانت يعني اه رحلة ممتعة جدا استمتعت بها، وكانت اه على قد يعني اه توقعات.